السؤال كأنه فلسفى شوية، فما أعتقد إني شاطرة إني أجاوب عليه، بس ممكن التجارب المشتركة تساعد يعني مثلا أحكي تجاربي مع الآخرين وهو يحكيني كمان بحيث أشوف توافقها جد إيش، فها الشي يمكن يساعد إنه أبني ثقة وبالتالي أعتبره حقيقة أو استخدام الحواس الخمس مثلا التجربة الحسية، إذا كانت التجربة يعني متماسكة فهذا يمكن زيي إن إحنا في الواقع فعلا.